انا جدا سيئة في رياضة السباحة على الرغم انني احب الماء الا انني اجد صعوبة في التنسيق في حركاتي او ما-ما قدرت وازن، احس انه رياضة السباحة خطرة لو-لو ما تعلمتها بشكل صحيح وكانت لديك الثقة والمقدرة يمكن انك تموت، لذلك ما احبها وسيئة فيها جدا.